Kua Tëtä Franciape ñavaevi tembiureta jëévae jare jembosivae yandepuere <hesitation> ya, yapo <noise> yande ñanekirei yae rami esa jokope oime guaka soo jaeramiñovi ñavae supe ovaea soo jokua yandepuere yayapo estofada en vino tinto jokogui <noise> ñave supevi <noise> kesu yayapovaera sangui jare jamon, yandepuere yaape <hesitation> jaeramiñovi <noise> mbaeti yandepuere yape